Ao e piano zao, agnatisane zava-magneno io, ao gitara, ao mandoliny, ao kabosy, ao violon, da ino koa sha ba ko, ah i baffle ma izy k'agnatiny izy amza zao ka s'agnatigny, fa <hesitation> eny e, izay zany d'efa izy e.